Mi yarinan vo'inowo mi yecchamo tele am acchi huwugo, to mi ketti wala wada. O voina am heba fudditi huwugo ngam do nafa am ha kuude am.